Misy ny biby matory avo mandavatao zara i laha mifoha, anatin'ny tao raiky ka i ny anaran'izay Paresseux afa tonga ny ririny matory i, matory.